To, araŋ goono ga maa aayi kuma. Sohõ da boro ka me ɲun yaŋ da brush. Me ɲun yaŋo din, din k'a nima hari dan ni mayo ra, ma kukusi man munu ma ye ka dan ma kukusi ma munu. Ga nima kande makilino ka dan brusho ga. To din na makilino din dan brusho ga, kaliŋ ma dan ni mayo ra haray. Niga ziiri moso-moso niga ziiri niga ziiri niga ziiri ni gin mayo ziiri, ni gin Hinjey ziiri, din nin hinjay, kaliŋ ma yanda makilino ni mayo ra hara. Ni mayo ra hara Deeney zo nima soobay kan ziiri nda brusho. Nigo gan ziiri nigo gan ziiri nigo gan ziiri kaliŋ ga maa ni mayo ra haray a si b'a kaani. To d'a si kaani din, ziibo no goono ga fatta, ziibo no goo fatta. Hari wadin kala man mun. Makilino <hesitation> ziibo da haya kulu kala niman mun. Din na mun, ma ye ka dan brusho ka ye ka dan ziiri nda. Niga ziiri niga ziiri niga ziiri, man ziiri kala mo ni garbe fooley manda muudu ra niga dan ka ziiri ka kaŋ looti-looti nda brusho kala nima ban. Din ban, nima dan hari ka kukusi kala ma mun, ma dan hari ma kukusi kala ma mun. Ga nima brusho ɲun ma hayo gaa to gaa no niga ma ni mayo tsab tsab tsab no niga maa a goo da kaliŋ.